Ana shuqul bas bi ashkil leyi fogal shaqalid talata del da wa bi tarni min niʼas da rafil his bilen nas biʼayadu walla bakit saʼa walla kan al kilab binbahan walla buka hanal iyal dugag. Fullubal hine dol da chat shuqul al biʼazini al bi tarni minna niʼas da bakil al walad sakayyir auwalan, wa taniyan kan nas jambi biʼayudu da kula shuqul da.